جنوبی افریقی خاندان چِھ عام طورس پیٹھ محبت، حفاظتی تہٕ اظہار کرن وٲل آسان۔ شائستگی چُھ جنوبی افریقی ثقافتُک اکھ اہم پہلو۔ زیادٕ تر جنوبی افریقی خاندانن منٛز چُھ مذہب اہم کردار ادا کران تہٕ ہفتہٕ وار بنیادس پیٹھ چُھ مذہبی اجتماعک کُنہٕ نتہٕ کُنہٕ شکلہٕ منٛز حاضری واریاہ عام۔